بيوم من الايام جان اكو اميرة دتتمشى ولكت خريطة فهاي الخريطة هي ظلت تحوص تريد تعرف ال <hesitation> الشنو فظلت تتبع الخطوات الي موجودة عالخريطة وظلت تمشي وره الاتجاهات وراها لكت كنز مدفون من فتحته لكت كومه ذهب